owk..rasa jiak konep kik pekirak eh langit dan neh marung, ateg jiak konep kik nawai akouk menat eh, nawai kelunan eh tong konep kik lah, yah tong piken kik, kalau akouk nat langit marung.

Penolong yah jiak somah nak peritah monak amik somah ate penolong yeng pun penolong nonak peritah joh amik urip amik jin sau jin tarik amik pasu yeng pun penolong nak peritah

Owk, nanouk kik tong langit tenonu kik, ireh bakeh kik tai monak um jah ramey lah, manouk jah gaya jah adet monak akouk, dekuk ireh pongah mojam ineh langit tenonu kik. Tajak ireh manouk jah ramey monak akouk.

Adui yah Juk koluek kik manuek ineh adui yah pun asen konak tok oluek manok sawit konak tong oleuk manok inuek kobun yah ineh adui koluk kik manuek dukuk yah ineh sukat oleuk alek sen alek rigit keh

Kejian ulouk ayuk barang lobuk, yah neh ayuk ulouk pani, yah neh ayuk ulouk petobai. Pun kesat neh, anag ulouk dan lobik mongen pon, avik peh ulouk lobik mongen pon ; jadi amak, yeng kuman, yeng jadi adui. Ineh kesat, ineh amak.

Porut bu'erk eh tan pengau itouk, yah memorut, yah jian urip. Ineh tan kik pengau itouk. porut bu'erk alim, pa'kern, pongah pun eh musit.

Yeng pun akuek mojam a ineh ineuk roti neh yah am ineh yeng akuek mojam eh akuek mungkin ireh boken mojam ireh akuu yeng akuek mojam yah eh ai ineuk roti neh

Tosog tong radio ineh, pinek usit. Yah ireh bi barak penyamon, usit. Yeng pun tosog lan, tosog pong. Yeng ulouk koluk ngeninik, usit jah keluak. yeng eh lan.

Umk..penganouk ireh tai undi tong daleh amik, yah kojam kik yan neh ireh tai um manouk ujuk ireh padeng, nasek ireh tong um inouk ngaran neh..yeng akouk mojam ngaran neh..yah ayuk mosok ujuk ireh erey..tai monat, padeng ujuk ereh..keh penganouk ireh undi tong inak amik..

Jah dalem tong sekulah, yeng sukat ayuk pon. Yeng sigu menyuk min pon dalem sekulah, nanouk sigu, nukum sigu.

Kolong kik labeik, asouk, miaw, deg, itig. Kolong kik, avik kuyat, modog, betolu, pun kolong kik. tong ume', tong inak kik sitey. eh ninak kik.

Yeng akouk mojam ngaran kenyuai. Mah peronah akouk pun ngeninik ngaran kenyuai. Yeng pun ukun topun kek barak pun ngaran kenyuai.

yeng pun adui yah juk koluk nanouk kik, mauk pu'kuk, yeng eh pun...joh amik, joh pu'kuk yeng pun..ayuk amik manouk adui, yeng eh pun..

Langit tong inak amik jian. Pun ate ne tagak, pun ke ate ne tek. Ineh pengejian langit tong inak amik.

Ineh piak petonak adui ineh, pun. Keh piak uleuk dalem petonak adui. Pun jah langit ayuk kuk petonak adui, adui ineuk yah kenonak ineh, yah konak toq mosak, yah konak toq munat. Ineh adui bagik uleuk Ponan. Ngah ineh, mengaseuk, menimeq ineh adui uleuk Ponan. Keh.

Eh tan kik, modog, kuyat, mabui, payau, kelavet, kelavet jokau. Pinek eh tan kik eh pengawu itouk ineh.

jah ijin daven tu'ek nipet kik dalem barang lobuk sukat mipe akeuk dalem kik mopuk dalem kik maneuk adui ineh jah ijin daven ineh

Pun..pinek amik sagak, akouk bi keh, sagak akouk..amik tong ume' amik sitey..pinek amik sagak..pun peh ireh motit sape', pun peh amik yah mauk sagak itouk, sagak amik..ireh motit sape', manouk dauwk sape' ireh..amik itouk tai sagak, botik sagak..

kelunan jau ineh, yah mengaton yah menguasak yah nebare, ulouk dalem urip ulouk. Min ulouk manouk adui, manouk keroja ulouk. Min ulouk manouk gaya ulouk, yah mareng yah pengawu. Keh.

Yeng akouk mojam amak yah ineh. Mukin pun eh ngan ireh sau, akouk yeng mojam. Eh tong ate kek pengawu itouk, yeng eh pun.

Yeng pun amik petonak, amik ngeninik piak ireh pani dalem duah pat langit. Dan pongah lobik pojah, yeng iboh ulouk petonak, pongah mojam ulouk piak, pongah mojam ulouk ngeninik.

Mopa lamin, adui koluk kik mopa lamin. Kuk kik koluk, kuk neh jiak, sonang, yeng pun tusah neh, yeng pun ager, yeng pun sakit dan kik mopa lamin. Kan akouk sedirik kek jiak rasa kik dan akouk nat lamin kik jiak nat.

Inouk la.. ireh dalem politik itouk, pinek masem masem piak ireh. juk ngejawuk ulouk, juk ngelakern ulouk..ireh kelunan kelunan politik, ireh kelunan kelunan jau itouk, barak ineh lah..barak..etei lah..usit..yeng pun..

Siget pun taop, ireh anag tai petipun tong padang. Ayuk ireh tai maen bon, maen takraw, um ireh tai keleterk mengase, pepauk ireh ale'ek saner.

Pinek penusah ireh manouk tong daleh amik, ireh manouk dageng, ireh ngelaken, ireh menyogit, ireh ngelasun, dalem berk, dalem daleh amik..ineh penusah kelunan manouk tong daleh amik

Kolong amik tong umek dek, asuek, miow ineh kolong amik tong umek aruk yeng amik koluk yah boken jah sumak asuek, dek miow ineh kolong amik

Kerita ineh yeng kalek akouk min kerita. Dan muto pongah akouk min muto, tong kik mukuk ngan ireh kelunan kik buik sineh. Pongah nin kik muto, kerita ineh yeng kalek akouk min. Jam jam siran akouk min eh dak, yah kerita ineh.

Tosog ineh nanouk rah, kenedit rah, kenaban rah. Ireh anag pengawu itouk, mojam manouk seritak, mojam manouk tosog, mojam manouk gaya. Ineh neh. Yeng peh keh, keh. Yeng peh jadi neh ketitei, jadi neh nouk ireh. Keh tosog touk tai sineh.

um Ireh peritah monak rigit ayuk ireh jam, manouk pondok monak ireh rodu ayuk ireh jiak pejuan, jiak um monak barang tangoh.

Pemain yah nanouk kik dalem duman sau, danak sau. Petayuk, mengase, peporang arok. Inen pemain nok amik iteuk sau. Pun pengau iteuk, kojah ke pemain ireh.

Owk, hal urip oluek siget langit dak tah yah jiak yeng yah eh oluek sebayang keh oluek ah pitah tuhan dalem urip oluek dalem keluarga uleuk yeh keh eh jiak.

Lagu amik ponan ireh..pesinui..ireh.. pun lah lagu ireh ponan.. lagu amik ponan ponan eh sau sau.

Senagah kik eh, nanouk kik maang ineh penguman koluk kik. Konak tog- menotong kek konak daon tangoh, pakouk kek, erei punyeng padau kek. Keh akouk manouk. Akouk yeng akouk koluk penguman basak, koluk penguman maang-

Kitang lamin yah pongah jiak nat, eh jiak nat pongah nanouk kik ineh, bunga jin erei kapeh, manouk bunga jin sineg, ineh yah pongah nanouk kik tong urip kik.

Sat langit tong amik itouk. Petaget, petaget terk, petaget basak. Langit ngan amik itouk. Yeng pun langit jiak jarun jarun itouk. Menuat keh piti. Ineh pengokat neh. Terk, basak,

Akouk koluk ireh petonak akouk..menyayat, manouk lamin,[um] tai menimerk tong tanak..

Tari'ik kik pun pon jin duman 2023, akouk ale pon ayuk rigit kik sedirik, rigit keroja kik. Yeng akouk mani rigit ngan tinen tamen kik ayuk kik ale pon. Rigit kik sedirik.

jiak bantuan nanouk peritah tong daleh amik, adui adui, dey amik tai padui dalem neh, lobuk loh keh ,kelunan loh keh tai padui dalem neh, yeng eh ulouk ponan ngerongah kerk tai padui dalem neh, nian neh pun neh pongah touk, somah pun amik ponan tai dalem neh

Pun tong sipang murum sineh, amik panak pogen ngan kelunan amik sineh..pun lamin sediak nanouk ireh..sineh amik mukuk, amik pogen..

Owk, yeng akouk mojam barak eh. Mungkin dan ireh kelunan kik, mojam ireh. Kan akouk yeng akouk ngeninik piak ireh barak. Ireh barak ayuk bank online itouk ineh. Pun kek bank kik lan, tapik akouk sumak tai manouk bank. Yeng pun akouk ninik piak ireh barak eh ngan kik.

Yeng pun adui yeng pun keroja nanouk dalem langit itouk..sumak tai kle'terk tong tanak, tai kore, jah ineh adui. Yeng pun adui boken dalem langit itouk ineh, yah mauk kaseh tai.

Pun. Monak akouk, keroja sekulah yah paling maan monak akouk sau ; ineh bahasa inggeris, sains, sejarah. Ineh tue manouk tusah. Yah eh man bagik akouk.

sajak keik koluk ngeninik suket, ngan seritak tosog ireh jau, ineh pengejian neh monak amik..

Yeng pun sekidak neh, kuak ineh ireh ayuk pon. Kuak ineh ireh mojem mojem pon. Mukuk tong awa ireh dak, mukuk tong dapon ireh dak ayuk ireh manouk pon, ayuk ireh nat ader, nat seritak eh juk tan ireh, juk penitah rah.

emk..konak peh towk, kurik yeng koluk, ngan ireh bakeh ngan ireh kelunan ulouk ayuk ngupi mosep berk lakau

Akouk koluk urip kik jian ngan senang awu itouk. yeng pun penusah yeng pun pengesat awu itouk lan. Koluk urip yah jian.

Owk akouk yeng kale' akouk tai lak banget. Dan neh be'ek pongah akouk tai. Be'ek ineh, akouk tai lak be'ek erei jiak rasa kik kuk neh Konak tog ulouk tai poteg piken konep ulouk sat ineh. Moruk, kuman tong tanak. Jiak.

Owk yeng pun udey neh. Kuak ineh kek ireh, langit duman monen itei avik langit duman itouk. Yeng pun eh pudey. Pun keh pudey sig sig, sig sig. Tapi larui loh ke eh kojah, kojah kek. larui loh peh konak erei larui loh peh konak erei.

Akouk koluk sekulah dekuk neh pengejian neh sukat berajan konak bahasa Melayu ineh manouk peroti manouk mojam, maksud neh, roti neh.

Tosog adui ireh sau, yeng tai palouk ireh, tai tong tanak ireh, tai moput ireh, ineh tosog adui ireh. Pun peh jah nan, tosog ireh um manouk nangah, tosog ireh manouk um laker. Ineh bi tosog ireh kelunan sau.

Akouk koluk pon du'kuk neh sukat um memakeh akouk dalem kokat um erei langit ayuk kik mukuk. pongah ineh, ijin daven..du'kuk kik koluk eh.. eh sukat mipe akouk mopuk daven..ineh koluk kik.

Konak dam nyamog ineh, konak- iket, kuvang ineh yah sajak kebosau amik tong urip amik itouk.

Konep kik kle'terk petikern, konak yeng pun um jiak rasa..petaget sat, pukuk neh akouk sedirik kle'terk..dan pun bakeh kik kle'terk ngan kik, tajak lah akouk koluk..meriyet lah akouk..jiak konep kik..

Inouk, memiken manouk- manouk adui, manouk keroja. Pongah ineh juk kelak ale' rodu, kelak potew. Keh.

Ireh anag senang, jian ireh. Kuk ireh asrama ngan pun guruk jaga menat ireh. Ineh peh penyonang neh monak- bagik ulouk monak anag ulouk sekulah yah juk tong Tegulang.

tarik kik alek pon, dalem duman duah ribu pian, jin ineh tarik keik pun pon, da ineh, ineh pon kik pun..tarik pon musit, dalem duah ribu pian ineh.

akouk menat kayewk, ayuk kik musit nat kayewk. yah tong jumen tong daen tan kik.

biar neh yah manoukx biar neh yah ngesat, tapik ujung langit, yah sedirik kek gak, yah sedirik kek tulah. Kerana ulouk kelunan murip, memang pun lah Tuan nat ulouk.

Barang lobuk sukat mipe ke'ik dalem sekulah, jah bup ayuk kik berajan..ngan guru ineh tuwerk..

Suket ireh lobuk sau. Pun suket nanouk ireh tong radio, ineh koluk keninik kik. Nanouk ireh sau, suket- seritak ireh sau, tosog ireh sau. Tong radio, ineh koluk keninik.

Konak handphone ineh sonang uluek kalau uluek pun ayuk oluek jiak pani ngan kelunan oluek tong somah-somah pun um ireh tai pubat ireh tai melakau senang oleuk pani ngan ireh yah mojam-mojam

Pitah bank ayuk minat rigit ineh. Ineh eh jiak, yeng eh sukat ninak tong lamin, yeng eh sukat ninak tong luvung. Bank ineh eh jian ayuk inak rigit ineh.

akouk menat itouk kerana kik juk berajan, kerana kik juk katap, adui ineh, keroja ineh yah nouk neh ineh..ineh pu'kuk ayuk kik lalek tai tapan, tai menat eh siget langit. akouk juk katap adui ineh, keh.

Yeng pun kejian penganuk keluan udi tong daleh sat ngelaken yeng ireh jian pinek ireh usit pinek ireh ngelaken

Tv ineh sajak jian. Ayuk ulouk nevalau, ayuk ulouk jiak mukuk jiak inouk neh koluk tan ulouk. Inouk Ineh pengejian neh ngan tv. Senang ulouk inouk eh koluk tan ulouk manouk sineh tue.

Ireh kelunan kek, ireh padik kek, ireh topun kek, ireh vik kek, ireh bakeh kek, ireh yah bakeh bakeh ireh kelunan ireh padik kik yah nutouk kik. Ineh.

Surat ineh adalah surat tebare Tuhan, yah ineh nin kik tai tong daleh jah, daleh jah. Surat katog Tuhan ineh. Keh.

Akouk posot du'kuk keik nengayet, du'kuk kik yeng pun wat, akouk posot, akouk mukuk, keh..pongah peh yeng wat, sajak mukuk lah mukuk..avik rasa jian ,rasa muat..

Pun monak, monak berajak, monak barang, monak ijin, monak keperluan. Ayuk amik yah inouk eh juk ayuk amik.

konak ayuk kik manouk batung kik jiak, ayuk manouk batung kik jau, manouk buri kik jau, ineh ayuk kik petidah penguman..jau buri kik, jau batung kik, jau nyik kik, keh.

Pun jah seritak eh tan kik, yah kebasak kik, yah konak seritak neh tosog neh bahasa melayu..

Pun jah use, ame' Giau. Ineh ireh yah koluk amik.

Eh mait! Yeng pun ireh mukun ayuk pon. Ucit. Ayuk nah juk mani pon ayuh nah juk koluk alek pon. Yeng pun udang uleuk mukun ayuk pon. Eh mait!

Tai lak tuan sineh, pitah penguman, pitah pengurip ulouk, ngeluan ulouk menat penguman, ngeluan ulouk menat urip ulouk tong tuan, tong tanak sitey..

rajin sekulah, amai mobet sekulah, amai mobet berajan. Yeng keh. Tinen tamen avik ireh guruk, pokat, barak. Keh

Adui amik tong ume' ; mosak, manouk sigup, manouk lumak parai, manouk lumak tangoh, manouk tuvu.

Tusah neh amik juk tai molek, ngan amik juk jin pasen, amik juk jin kodey, sajak tusah..amik juk alek kalau amik juk pejuan kalau amik juk pebolek.

Penguman yah manouk amik muat ; mabui, betolu, onyog uveik, pakouk, ketinun. Pinek penguman amik.

<coughs> kelunan ineh kelunan yah narak ireh meniken piak, meniken ani, meniken adet erei ineh. keh yah kunah roti ineh, yah maneuk adui petiken, yah maneuk adui nah kek. Yeng yah ineh pojah ngan kelunan pinek, sajak neh maneuk adui ayuk konep nah keh.

Amik minak, minak tong agup amik, minak tong daven amik, minak tong...tanak sitei. Kalau danik, sajak lawu eh bi ayuk amik.

Bukak wasap ineh, monyerk numon. Numon kredit ineh. Pongah monyerk numon, ineh ulouk call maseg neh kredit ineh. sukat ulouk pakey, sukat ulouk ayuk.

Akouk mengosat lamin kik, manouk ayuk peliwet, manouk ayuk mag, manouk asuk neh.

pun jah seritak koluk tan kik, seritak p ramlee ineh, seritak ireh petimek, seritak ireh pepatai, ineh yah jian tan kik, ineh yah koluk tan kik

Muteuk ireh jau muteuk mukun dukuk ireh mojam nan amak ireh mojam Nat amak ineh ireh mukun ireh jau ireh maren

um yeng pun akouk mojam yah ineh, numon ineh, yeng pun peronah manouk, yeng pun peronah bayan yah ineh..manouk gaya ineh..akouk, bagik kik, yeng akouk mojam manouk ineh..

Pun ireh monak. Monak jah rigit, duah rigit, keh. Pun yah monak penguman, pun yah monak sangep, pun yah monak tapong. Ineh pengonak ireh ngan amik.

Berita yah jian, tosog yah jian, rongah jian, arak yah jian ; ineh koluk amik ngeninik tong berita, tong radio. Ineh tue, konak tog tosog tosog yah jian lah, arak yah jian. Ineh koluk amik, yah boken boken ineh amik yeng koluk.